मेरु जु ची आदर्श जन्मदिन मेरा दगड़्यु दे वोलु अर हम योक पार्टी कार्ला कखि खुली जगह मा जनकी समुद्रा किनारा या पहाडू मा हम सब मिली ते वख पार्टी कार्ला अर हसी मज़ाक कार्ला योक दूसरा दे बात चीत कार्ला अर ये सब।